Oyi ro o madɛ ba ɛndu ra se ba ɛndiɛn ra se, ba'a ninɛ ba we de valɛre mun bepɛɛ na ho dimiɲa, babe se bepɛɛ a guariro be. Oyi va ba tuan se ,ba we guari naah, baa mi cɛɛ tuwa yɛrɛ.donkeba we de cunu be ŋian na li tun wa.